നൈന കല്ന സമനേ ആധു കേല തപ്പത്രേദേ। വേലികേ ഓന്ദു <hesitation> ഐത്തു സുരുതുപന്ദ। പൂരല നൈ ഫ്രേന്ദ്ലി ആധു ഉപ്പു വേരിഗേ പൂരല। നൈ മനുശേദ മോകേ മലുപു വേരിഗേ അന്ദൌ നൈന। മിത്ഥു <hesitation> ഉപ്പുനു കേല നൈ മസ്തു। ഫ്രേന്ദ്ലി ഉപ്പുവിര് കേല നൈ മസ്തു। <hesitation> അര്ഗന്തിദു ഉപ്പുവിര് നമന്ജി തപ്പത്രേദേ വേലികേ। പന്ദ നൈ ബീല പന്ദന്ദ അവു മസ്തു കോശിതു। ഓന്ദുഗേ അന്ദ കേല നൈ ബീല പന്ദവനു ഗര്വോദു। കോപോദു ഉപ്പു നഗല പന്ദവിര് കലി കോശിതു ഉപ്പു। നഗല പന്ദവിര് നമന്ജി തപ്പത്രേദേ വേലികേ നൈ। ദക ബഗ്ഗേ പന്ദ പൂരല നൈ ഏഗു ചത്ഛ് ചത്ഛ്। ഗുബരേ ഇസ്തഗേ കേല നൈ ഏരിലേ ഏഗു ബല്ലു ഏജിന്ദ। ബേഥേ ദദ അന്ദല വസ്തു ചത്ഛ് മല്പരേ ഇസ്തപ്പു। ജേ കലി ഏക് ബേഥേ പുര പരരേ ബല്പരേ അന്ഛ।